உங்கள் செயின்சா மூலம் ஒரு உச்சநிலையை வெட்டுவது ஆப்பு செருகுவதை எளிதாக்குகிறது, பின்னர் மரம் பிளவுபடும் வரை அதை அடிக்கவும். உடற்பகுதியின் தடிமனைப் பொறுத்து, நீங்கள் பகுதிகளை மீண்டும் காலாண்டுகளாகப் பிரிக்க வேண்டியிருக்கும். சக்திவாய்ந்த இயந்திரங்கள் மற்றும் நீண்ட கூர்மையான சங்கிலிகள் மூலம், செயின்சாக்கள் மரத்தை வெட்டலாம், இது ஒரு சாதாரண ஹேண்ட்சாவுக்கு அதிக நேரம் எடுக்கும். ஒரு செயின்சா அல்லது செயின் ரம் கையடக்க மின்சாரம் எடுத்துச் செல்லக்கூடியது, இது வழிகாட்டி பட்டியில் சுழலும் சங்கிலியுடன் இணைக்கப்பட்ட பற்களின் தொகுப்பைக் கொண்டு வெட்டுகிறது.